विदेश में कार लहे के प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकत। हे वहां दाहिना साइड भारतीय सड़क पे गाड़ी चलाए के आवश्यकता हे। भारती मन के अगर वाहन लेहत है तो वाहन के सही सलामत पहुंचना जरूरी है। यातायात के नियम कर पालन करना पढ़ी। और आवश्यक दस्तावेज के जरूरत भी है। जैसे वाहन चलान बीमा पॉलिसी बैंक ड्राफ्ट गेट। घोषणा बिलोप्लैंडिंग यातायात लाइसेंस परीक्षण रिपोर्ट।